o yi dia mu ɲui mu ɲu bio ba ɲui ba ɲui bia boni matete ba ɲui bia boni matete hanbuan minbin ee ba rɛptil la mibin krestase la minbin ba sama ɲu bia ɲan minbin oyiro dem sɛrobia nɛ bu'a matete oro balɛne na oro rekin na oro tɔrti ra ba ɲan boni bin matete un ɛi bia tuan mi bin a yɛrɛmi mi yibɛ a so mu ɲuso a de bia dɔ mu ɲu bia a bonu matete han boni yɛrɛ yɛrɛ